أول إشي خذ البيض ضعه في إناء، بعدين نظفله قدر من الماء كافي يغمر البيض، شغل النار على حرارة متوسطة وخلي الماء يغلي وإذا كنت تبغي البيضة <hesitation> مسلوقة شئ بسيط ضعها على النار من ست لسبع دقائق، وإذا تبغي البيضة مسلوقة تمامًا خلّها على النار من عشر لاتناش دقيقة.